أجدم هواياتي هي القراءة, بدأت أمارسها من وأنا صغير كنت اشوف أمي تقرا الكتب وتحب القصص, فتحت لي عالم جديد, صرت أحب أقرا القصص والروايات, كل ما انتهيت من كتاب, كنت أشعر بحماس أقرأ كتاب ثاني, واللي بعده, واللي بعده, القراءة بالنسبة لي, هي وسيلة للهروب من الواقع, و أحب استكشف أفكار جديدة من خلالها.